देखो सा हुकम अगर सिर्फ पाँच चीजियो रूं आपणा स्वादिष्ट व्यंजन बनवण री जरूरत है तूं आप सगला पेळी लू सा घी। वना आप बरतन में उंडाईडू पछ बनमा आप लपसी रू बात डाल दू आणा विण दस पंद्रह मिंट साकना री जरूरत है। आणा उन बात मैं सक्कर बिन्ना मैना डाल दू और आपणा एक स्वादिष्ट व्यंजन बन जयी।